Ekisoro ekyanganzire oko kihugho kino y'embwa, kundi ibbwa yikathulhinda, yikathulhinda k'obuholho, iyabyaho, omwibi, abibi n'omubangasa yikalheka imwaminya abibi ng'okobamahika oko buthalha kundi ibbwa yikasemba, abibi bakabya bakahikaho iyasemba nuko muminye mowe ng'okuhamabya ekindu neryo ky'ekikalheka nayi inganza embwa habw'eribya yikathulinda k'obuholho.